طبعا عشان اعمل حلة ورق عنب طبعا ده أكلتي المفضلة هنغسل الورق كويس وبعدها نسلقه ونديله غلية شوية وبعدها نحضر خلطة المحشي الرز والخضار الصلصة والخضرة ونقلب كويس ونلف ورق العنب ونرصه في حلة ونسقيه بالشوربة ونولع عليه نخلي النار متوسطة.